taku tu´u tu taayo ra ñaa va´a hua ni tavana ruu ñaa sa´ni ta´a tatu´n va ntityintuana ni tava na ru´e tyi ta sini ñuu ntuaru ta kuu ña ña kuayo kuayo tyinu ña viti ña ña ntiayo viti ra ta sa sini ñuuntua ru nityi ta mimi ru´ka kuni taá yo ntana mi nùù kuamee ni ra ta ta´a yo tyi ta ta´ru ko´ruka ra ta´sa kuaanaa so kuetyi ta ñava hua siniyo ñaa vani kuu hua ni tyintana na´a sakua ni´ra sakuayo na yo kutu va´yo ta´a yo kutuva yo ntasantua ra ko´ña ra ni ntontua ini na ntasa so viti ra ña va´a hua yana sakua kua yo ve´e sakua kuayo ra ta kutuni yo ta´alu yo a´su kii yo a´su ka´vi yo a´su só ta´u in uvi uni katyirana ra ta kutuva yo só ñaku nta saa ra kò´o sini na ntavi ra vitira ña sini ñuuntua ku ña ntana mi na kuu me ra tasa ntika yo kuntiaru ini bolsali yo tava kuu ña tava na kuu niiyo taa´yo nahua kuni mii yo taa´yo nu tutu yo